हाँ, चोटी बनाणु काफी सरल छै। पैलि बालों नी गुथि तिन हिस्सों म बांटि लां, फेरि एक-एक हिस्सा ल कै नीचे-ऊपर गुथणु छ। यो क्रम बार-बार दोहरौणु पड़ी, जब तक सारी चोटी तैयार ना हो। आ तेल भी लगाणि पड़ी छै, ता चोटी मजबूत रैदी। हां मेरा आसपास लोग बालू की चोटी बनाई के रख दा।